أدعم مؤسسة الرحمة اللي تساعد الفقراء والمحتاجين, وأشوف إن هد- هدفهم سامي, لأنه يقدم الدعم للمحتاجين, و <hesitation> ويساعدهم على التكافل الإجتماعي في المجتمع, وهذي الأعمال دائماً تساهم في رفع معاناة الكثير من الناس, ولذلك أنا أدعم هذي المؤسسة وبقوة.